Ny ma- ny ma mampiavaka soavaly ndraiky ampondra ndraiky e soavaly aloha ngeda izy avakeo izy mandeha malaky avakeo izy afaka mitsamboikana ambony fa ampondra indraiky mifanohitra amigny izany sady hely izy mandeha mora kely avakeo izy tsy afaka mitsamboikina izany.